Mnyama etre akili sana sana waburia neva aatra akumatre we trambuka simbaa. simba hii ingejeuri na ngulamu, ngulamu ukashika fo mtoni kwa motru ulimanya mara ikalolia uhatri le ishwa tala lesooka na mtri mboong'oha <hesitation> mboong'oa ukakolya hii ah matrendeni niling'vishwa. yoyoo ni ngulamu ili nvishwa sana yekuharua na kwetre yeti ikakuharua ye tishia oh singoni traa! Ikakootra samu aah kwansa ikakutra oh shi ikasiilya kwahiyo mnyama vaoo ni vakali. Mnyama msha si nndo taba uwiishi nshoofu veelya usho. nshofu nveela naa nndo na simba ehe nshofu wakati sasha mwai satru umbwa mukshiinjia fo mmba se saa siingi mnyama tru waktri va trambuka ndivi vetre fujo moshi. mnyama msha wakati we mlolya <hesitation> trambuka umundo nshofu nili nsha na simba wakati sa shanganyikana twigaa nini setre raha lakini utrasi shokose mmm. ni nzuri tu na mnyama msha kwamotru twre shaamba eeh mnyama kamburu na umbe twre mkootra oh mmba sikuku trukaamba mamaa ama ng'anaya. sha tataa amotru nave- nave shakua. naveesha kakata umbe ilya mng'vandi kasaaakulia mama ave veliaa ama ng'vana kakolya ni mama nehaa fo kwao kavaiya nshnjioo mlifu afo ngale velia kiyo kikava kumbra umbe ilya nvandi shi tat akwe nyiee kunda kaamba kumbe ngile fundisha do mlya kambesa yee trumbua yo ukundi mmeku maana ni mlifu afo ale veelia, Kaatra mwa- tataa akwe mtrau. mmbe imehimba sari akambesa mbona ila njeesi we manya <hesitation> nchou kwa choocho uleshi saidi wetre asara lakini kwamotru umbe kamburu. umbe yo mnyama twreeshi twelya tru ka amba cha mwanakwa. Ila kwakwa ngile ansa na umbe imi. ngiase na umbe imi ngakolya ingashe ngeendelia tiki ngive kundi ishinsha fara shandu vandu ve shinsha mwe. ngakolya umbe tanu ngishike kwenye umbe tanu nlo nkaakaa nikakumba imi nkajenga mmba yakwa ngile kolya ime butuka baasi taa ama abiyola umemanya ife ilo ifuru utrakikumbe se fo baasi na mama amotru. mama kwe nfonndu aali kaindika trutre umbe saba na mburu nane naa nndo kuku mwana so aksero eshaawa abiola nfe afuga etre kuku mia mmm.